<hesitation> Fomba fiasanà angady a <hesitation> raha ny fahazahoako ananjy manokana alongany am'maha-angady ananjy zany de natao angadiana tagny si, de izy anh sy mandeha courant-gna, si mandeha araha fa an- anao vatan-tegnanao si a mampitroboka an'igny miaraka am'tagnanao igny anh, de de zany ny fahazahoako ananjy hoe fampiasana angady.